Yee munonan ga nashi gani jo nguru mma gujigu ngu ngunni do ngeru ma gajigu ngu gushe nu logo yoi dimunna kani jare munna lo ngu gas ja umm ngurumma gashi ali ga gu du lugu wa gashe ali gagu ngu nngu ngu du lugu ula gashe munna lo ya chani manna jire chani munna jire chani munna jire gukka ngu gan nau kan gai ko gushe nu munna jire gushenu munna jire nga jire nga guy o na munu nga yo mungu watte kkuga ngana yo mungu jire na mun ru no jire ya nga gadder o manna gashe gu munna do amundu jire mu ganan faidu do amundu na ga nan faidu ya ngo dagul ugurumma gijigu ngu gananuwo faidu gadu gushe nalo ya munna lo ngun du angu gushe na lo ya munna lo ngundu an gu gushe ga ngurum ja umm munnaco nguna ngade ro di lo di ngu gushen ja gadu gushe gu keg u anjire nguramma gushe du jire gudu guna du faidu gu nadu faidu a ngo maka gu madai nga ngo dare nguire fadun ngu mujan gu a fu dunngu do ngoire kandu gannu wukul gu umm ngoi ngu fadan ga wukal nga ngoi ng din ga wuhum ngen fana nai ngoi ri fuduran umm dunai duno ram ai nguna ngen a dunai duno ranai ngunari duna n gen a dunai udnari dune funai dia da akula ija affiso di a kulal funai din ganan ganai dia affisodi yishal yungen anun gu gushal do ngu gushe duya gushal gudo funa goi akulai gado wuna du faiidu gudu gakku nadu ngu gushe gukku mada. Lumangusha lau luman ai rad ai yai ngu gakku madu luman ja umm ngu gukku madu la manja a gudu umm na biiya a biya tanda kmani numu knani numi din ga muhum gora kmani nu numu ga kmani namu di ngu muhum nga din gude kisheya ye kman na mu din gu muhum nga din gade budu yay o yu yangel ngu gushe ggu ngarum lo dag ram ngu gujigu ngu gushe daya umm yo yo ngu yoyo ngurum ma gajigunga gajan nau yiman da ba do ga jan nau labiya amma ngura mma gashe nu lo gadu umm jake nu lo ga ke nu lo gakenu lo munna kani jado ga fu nai gulai du ga she nu gashenu ga shell gaaashenu ga she nu nga lugu nguna gora ngurum gora hayin diyan ja ummugurum hain affi an gudo ya dan ma din gel gashe nu yo mungu amurudu kani din gu hugori ngu ga wunu yo munga damma yu mungu nu hu llu nujai gu garu fadau do yo ma wanuba ajira gashe ada ya ajiru gas he garu ada yaba wanu dia daso gasheni aru naji karai ja yo ngudi lo gu shen jaru ngurumm gushed jire umm da gu ramma gujigu ngu gushegu jire migau nga ndan jammai ngen gushe dan jire umm afficlo nguna ngo dau wuhi lugu adari a a ngido funai dinaka alairi offiso uushalli yo ngu gushau gudo ngu ga guy u gushe na gashal dia ngu gushegu gujan nau labiya umm yoyo gajigu ngu watte du goi gujan nau labiyakai affido ai. Matsala nugu dingu au ajagai atta goi ru karu ja akkala lai jaru ngudu umm din gu au attla goiru karu ja akkulalaija yo ga watte ngurum ma guju gun gu wanun gu hore miya gashi humdu kang u gudu num ndu wuru wani do wura lugu adari yon da yai nga mai a doo yai nga ishe du ga ngo lug u ngurum adari wuru ngo lugu adari ngo tug u ad amban gau yalle au ngo lugu ada yahanai jall nga a da guram ada so yaba yaharan nai yoo yoba a wanu na kind umbo yo i ngu watte a do sori a watte na go dashi ga gu yelle umm umm affa nga mukia haba yelle hue affa ngu mukia ha ba yelle re numma nge kin ja ngiya n amma lugu nguna ga kinja ngiya ngu yo gatai jai ru ada ngu dai watte gabu fadu gal gaji gu nau madai do dai affi guda dingu gashed nga damu ra dingu gashe du ahare ru yo mun giya kanbu iu gagu ya umm gashed gashed jire miya gule nau wajire nga do ga ngu amma gula nau wa jire nga don gu ngu bay a ke du lo lo ngu ajin gu garu nga lo go nusha lai lugu ya ga watte ga fa jinall ngo daga wanan ga ngurumma guju gungu gushanu jire umm guju gu meso gushinu jire gujugu menso ngu gushe mu jire umm dima gashenu jine ngo ada ga wotte munna ngurumma gujugu dana gushi aknadi ngundan na kana di akulai. A ka nadi akulalai kanadi akula lai ga ngurum ma ngen ngurum ngu dona nel asadu ngu tinduna lug u kanadia nga tin n alu gu kana di aya go rango wanun gu nguram muhu waso ngu da garam ngunado na mugu na mugu ng alu ga yon a lug u alama guttua nga kare yanin nda gu nangen da gurammangen gamu ndu daga ran ngu munna ngadu numagu ngu gutte ya nga kare nana ganindu ngo daga ngu naru ngurum ga jig unau madai nga wa nun gu gusiji affica sho kung u affian sho wanun kangan affi an sho wanangu gusiji kangu kurid go umm gashi du kangu ngu dai yoiro ngurumma gujiggu amma ngurum ngu ga gashi war ulugun gu kin butanai go ya biya nag amu dagu ram alaiga ga fe guda guram ga watte gaka nau ga guce wuji gu gum yod ai do sori na aligau yoi a ngura i aija kari an gaba daya gashi ba du kango ngu a ngo yo wuru luguri ngo yo wuru injili adari yo do sori yai nga injili adaram yoi nga watte ga kai nau ma dai da umm yo ngu bai a affa nga soyaba nummaikinu yan giya affa nga ngo lugu ada y aba yise nuga yoi ya du goi guka nau madasru ga ya lau madai nga watte yo gaunau nga gajau nau labiya amma munnan gu gaka nau waru gas bia manna lo ga tai munna lo ga tal munna lo ngu yo. Munna nuji janija dijo nijani jari gu ga gu jan nau labiya gufinau mu umm gufinau mu migau ngu kine halla giji ga ngurum nga ika muna kani ja ika munna kani ja ngu dagurom ma yaro ngu nani gadan ngu lugangu nu nul nukumu funu luga nga nishe ago funu luga yo wa nu ba funau ya nga nukul mu nngu naru nukumanda guramma nga wali na ji gu ngu dagura mma watte lugun uikungu nan ga nu haya ma ru nus nau imaiji gamu n na ngu watte lugu way aji ga munna ngu watte lug u watte lu gu wa na lau nu wa fadauwa ngu kindu watte na watte ashir kata nau more ga watte ashir nga guwa na shaji ngu daguramma dai funadan ngu na watte gal nungu amia gu aiya watte hindu gaka di nun guwa gaka munnan kani jaga watte gadero na ina gum bur sadu rai ja umm. Ga ngurumma guju gu ngu wanun gushi wuru lug u wan what guro umm num ngu ndu wuru lugu wan what guro umm. Num ngu ndu wura wani? Ado wuru lugu ada ri yoo wuru lug u ad aba a yoo gure dau so ttale affa nga ngo ishenu ga lugu ada yalle yo affa nga gu wa uruhinnuri yod au sori affa ng amma wushinnu guku wai gu fu da ya rai gaku wai gu fudo ya rai ngu yama gash ikan gu ngu yoo num ndu nga wumu gum alaka ada ngo wane so dogo kari ba? Ya ngasho gash ikan gu ngu ngurumma gajigu do matsala nata goije amma ga ka di jire ya wanun gu gaka munna kanija gaka munna kanija nga.

Gəsal fadau geyu gəsal kungənayeya gəsal hayeyu <noise> afiso nakdga gu yoyo ngagoi nolja yoadaga ngə gəman <noise> gan ngə lugu aju ngərəm agə gə mangə weyaga aji luwaya ən uliya gananə gal ngə dingə namah gan sula namuh wiya gua gənənə gala tai angal gədə ngə gəsagə ngərəm loya ngə gəjə ngərəm do adau ngə ada ngə ada ngə gə sagə ngərəmya dagə ramma gəjə ngəa gəjə jire ngagu gəjannau labiya gase do usal motaiyu dofə nanai kungənagirə ə doba asal kumgəna surə nal maga surə murə muri nau dau muh gədo wal makari gəre wau wal dubairi ngə gəbonai dagəram yeyu karo gəgu mata hahagu ngə gu hərəlorongə gugo yonayu ngərəmma gəjannau labiyaga gankə mani ngodo ngə nəkəmagu ngərə hera afiso gan kəmani ngodo ngə nəkəmagu ngərəm hera.